हमिनके कौनो भी काम सफल होयैला चाहे सफल होइसी तँ आदमी, हनिके कथी कहैये तँ, एकर भाग्य बर्का है । एकर नसीब बर्का है । नसीब बर्कासे तँ, एकर काम फटाफट होइसै कहके ऐसनका सब कहैये । जैसे कि आदमी अगर कौनो नोकरी करैत्ता, नोकरी कल तँ सकरकारी लोग सब कथी कहैये तँ, ऐकर लक है । लक के अर्थ कथी है तँ, ऐकर भाग्य बा, केतना जन के तँ मेहन्नत करतेही भी, काम सब सफल नहोइये तँ । उहे कथी तँ । नसीब चाही, नसीबो होयेके चाही न । मेम्मत्तो होके चाही । काहे कि मेहन्नत से आदमी अगाडी बरेये । अगर नसीब देलेही बा तँ, मेहन्नत नकरम तँ, भगवान ऐसनके मुहमे तँ लडु ल्या के, न न खियादि । उ ज्याएला त हमिन कथी करेके परी तँ, बहुत मेहन्नत करेके परी । उही से हम कथी कहैसी कि हमिनके कौनो भी काम, सफल होएला, नसीब भी कुस रहेके चाही । नसीब नरहलेपर मेहन्नत करम तँ सफल होखम् । अगर नसीबने नबा, हमीनके, केतनो मेहनत करम, न सफल होसकइताबा । आइसे हम कथी कहैसी नसीब भी होयेके चाही, कुस मेहन्न भी होयेके चाही । वही से हमिनके मेहन्नत होएके चाही चाहे सक्सेस होएला, मेहनत होयेके चाही ।